المكونات الرئيسية للكمبيوتر مره سهيل-سهلة ومعروفة. اللي في الداية بيكون معانا وحدة المعالجة المركزية اللي كل يعتبرها العقل. معانا الذاكرة العشوائية اللي تخزن البيانات بشكل مؤقت. معانا اللوحة الأم اللي هي تربط جميع المعلومات معاً. معانا قرص التخزين اللي يخزن البيانات والملفات ونظام التشغيل. ومعانا مزود الطاقة اللي يمد الكهرباء- يمد الكمبيوتر بالكهرباء. ومعانا <hesitation> حافظة الكمبيوتر.